Naha nihcua yetzmitl, nihcua alatzin, nihcua popatla, nihcua yeh non yaha quiltunile, tlica porque neh nocucua ua yeh ino nihcua, naha ino pitzonacatl amo nihcua de mirauac sa tzitzicotzin nicua, ¿tleca? porque pos como neh nocucua amo nicua miac cosas, de tanto miac niquihtos tlemach nicua amo, pero nihcua yeh non, tlamo pos inmochihchibilia se in te ye non nihcua cosas nochi nochi de xiuitl nehcua tlemach inmochihchibilia uan nehcua puro tleca porque neh nicucua, ua pos neh hay cucuani chayohtli nihcua tli nihcua yeh non nihcua pupoloquilitl nihcua nochi yeh non, ¿tleca? porque pos neh acmo cuali tlemachs nihcua tanto, pero pos neh inmati cainon yeh ca ocachi mo sentiroua amo tlailibis nucocoua, tlica porque pos nocchi axi xiutzintli nihcuac, amo nihcua pitzonacatl, amo nihcua cuaconacatl, amo nihcua piyunacatl, ¿tleca porque pos in mierico niuqui nechiluia macamo nihcu yeh non ipor ino amo nihcua. Pero neh nictoua ocachi cuali matcuaca yeh non, porque tleca, nochi xiutzitzi ticua yeh non porque tla itcuasque nacatl, pitzonacatl pos to nima tucucuah, porque tleca axan in nacatl acmo cuali porque nochi yeh non nochi sa acmo ipuabac quemih antes moipua ica otexotl, ica tlaole, ca tlaxcasoli. uxi noiqui ini yulcame acmo quicuah, uxca quicua ocsente comida quicua, pero de todos modos nah yah ino nicua, amo nihcua ocsente cosas sa yehten ino, pero pues cuali, neh nosentiroua cuali, tleca porqui nihcua yeh non, nihcua nochi xihtzitzin nichcua, u pos ica ino nosentiroua cuali ua yeh ino touarato nochi matcuacan yeh non para cuali matiyecah, para macamo matmocohcocuca. Porque yeh ino comida tlen icnamaca miac, miac cosas pos amo cuali.